Egentoo ogokonya asoo nonya no omosani ogochia korigia emeremo, nonya kaare omonyasabato, nabo akobaeresches- kobaeresa inche no omonyasabato, erinde bamwoe ribaga ache gotimoka esabato. Egasi aria, abwenerete koba omoigweri, abe omoegenwa, abe oywo bwa omokia mono gokora egasi na omokia.